أشتغل في مجال التسويج، والحمد لله أستمتع بالعمل، كل يوم في تحديات جديدة ولازم أكون مبدع في الأفكار، أحيانا يكون الضغط كبير، بس لما أنجح في حملة أو في مشروع أحس بالفخر بنفسي، يعني أعتبرها فرصة حتى أتعلم وأكبر في مجال عملي هذا.